සුනඛයෝ සාමාන්‍යයෙන් තමන්ගේ අයිතිකරුවෝ එද්දිම ඒගොල්ලෝ ළඟට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ ඇඟේ දැවටෙනවා. ඒගොල්ලන්ව ලෙව කනවා. ඒ විදිහට තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ ආදරේ පෙන්නන්නේ <hesitation> තමන්ගේ අයිතිකරුවන්ට.